Nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛyɛ abɔdzemunyansapɛfo a magye dzin osiandɛ ɔno no mm-mɛyɛ hwehwɛmu afa nyimpa abrabɔ ho, ww- wiadze mu ndzɛma ɔkɔ do bebree ho. Dza odzikan no, yarba bi mpo ba a ɔbɔboa- mɔboa apɛ ano edur ayɛ hwehwɛmu apɛ ano edur. Biibi na adasa hia a motum makeka m'adwen, me tsir abɔ m', ndzɛma ahorow abɔ m' ahwɛ dɛ motum ayɛ dɛm adze no ama adasa a. Ndzɛma bebree na motum dze me nyimdzee ne a ayɛ a sɛ meyɛ obi a meyɛ mfonyin a <hesitation> Ɔno menngye nndzi dɛ motum mayɛ.